لا مش هعمل كدا بعد ما عرفت ان السفر للفضاأ بياخد سنة رايح وسنة جاي، لأ انا ايه اللي يخليني اضيع سنتين عشان اروح فضا، ما انا مش فاضي، ودا <hesitation> مش حاجه كويسه ان الواحد يقعد يضيع وقت في الحاجات اللي ملهاش لازمه يعني ،لا عيش اليوم بتاعك ومتشغلش بالك بإيه اللي موجود في الفراغ او في الحاجات اللي منعرفهاش، لا خليك في اللي في ايدك.